India osht e njoftun <hesitation> për ni kulturë që i respektojnë t’vjetrit. <hesitation> kanë bashkësi familjarë, kanë sinqeritet edhe punojnë <hesitation> shumë fort. Punojnë shumë për veten, familjen edhe shtetin e tyne. India poashtu i kushton shumë rëndsi edukimit, si formal si atij jo formal.